Ny karazagne voan-kazo haniko isan-kerign'andro: kida. <hesitation> <laughs> Efatsy karazagne karazagne le-legioma sy voankazo hoanoko isak'erign'andro: Kida efatsy amb folo isak'erign'adro, zavôkà val-valo isak'ering'andro, ovy raika kilô isak'erign'andro, Karôte ray kilô isak'erign'andro.